فشده الصوت كثيرًا، واتجه للغابة بحثًا عن مصدر الصوت الجميل والعذب الذي لم يسمع نفسه <hesitation> الذي لم يسمع مثله مسبقًا، فعندما اقترب واقترب <hesitation> وجد أن الصوت يزداد وظوحًا فعندما (اا) انتزع غصنًا من الأشجار رأى أن أرنبًا يعزف هذا اللحن الجميل، وعندما اقترب منه (اا) وكاد أن يمسك ذلك الأرنب استيقظ من النوم.